इन्जुरव् मबुर्कु गुदुन्ग् कलम्नु बिकु बनै। इन्जुरव् मुन्से गुदुन्ग् पिज् कलम्नु तकै गुदुन्कु सपकलम्। पिछिन्ग् कोम्पौन् पुन् बिकु पुति सिखजुन्ग् गुरिकलम्। भिकु रन्नुहो बल अरो बेनेउनो इन्जुरुन्ग् गुरुबन्नु तकै जैको गपुन। इन्जुरव् मुन्से गुदुन्ग् पिज् कलम्नु तकै गुदुन्कु सपकलम्।